Mi ta'an kusel mai warta petel petel, mi wat ha tasow, mi lota dum laaba sai mi heba fayande labdum mi wata kusel mai ha nder, mi tefa tingeere boddum maunde mi wara mi ta'a ha nder kusel mai, sai mi efta fayande mai mi va'ina do hite mi accha dum hosa wakkati sai mi wata kuje urnugo kusel, ngam u'ra vela, to dolli diggi mi jippina fewta sai mi pofta mi wata ha tasow, mi wata dum ha nder fewnirgel. bannin do hosan wakkati vonnai.